A va tísaa lulis mani kakísití ja kua tu kaisokuti mani ka kaxíti, nuu kuua kountijí chií kanati ka, kanati, kanati, jena´atí nana kountijí kou kou aa los cinco y medio tua chií a nii kejati kakati kou jena´atí, te kana kaka´ati jena´a tí kasatí yuti jena´ati ja kua kuntiji.